Vinnemaal om kah kats täv- tävveste erinevät asja. Et ütel puult ommaq säält peri kuulsaq kiräniguq ja kustniguq ja väega korgõt kunsti ja kultuuri, a tõõsõlt puult üteldäs, et et vet taa üts Vinne värk om, et ku midägi tetäs, sis sagõhõhe tuu om ka sääne lohakas ja hoolõdu ja lagonõs ärq ja, ja joodikit om ka pall'o samal aol. Nii et ka vastandidõ maa.